Toetra anagnana sokatra, <hesitation> fantantsena angamba sokatra zany fa meda by sy zareo vosa by sy zareo mandeha, de akeo koà zareo nefany an tia filaminana, de <hesitation> misy lafi-tsarany mi amin'ny maha tia filaminana anjareo zany satria tsy ifagnenjika amin'ny rianona akasy sy ny taroiny fa de hoe <hesitation> miegna amin'ny raha anagnanjareo.